<hesitation> pengolahan <hesitation> beras atau nasi itu sendiri terbagi <hesitation> mungkin dari kita itu ada lalampa ada ketupat ada nasi jaha sama <hesitation> waji siram dan kalo untuk <hesitation> pembuatan <hesitation> lalampa itu sendiri mungkin dorang pake <hesitation> ikang tuna daun <hesitation> isi ikang tuna itu turus dong- dong campur deng <hesitation> nasi yang so masa dong taro di daun pisang trus dorang bakar kalo untuk nasi jaha dong pake bambu trus dimasukin <hesitation> nasinya trus dibakar di <hesitation> api bersama bambunya itu kalo di sini <hesitation> biasa orang bilang tu nasi bambu kalo torang di sana dong bilang <hesitation> nasi jaha kalo untuk <hesitation> waji siram itu mungkin <hesitation> nasi trus <hesitation> ditambah dengan <hesitation> fla fla dikasi <hesitation> pewarna kalo di sana dorang bilang tu cece warna-warna ijou turus <hesitation> dimasukan di wadah trus nanti dikukus <noise> kalo <hesitation> bras itu cocoknya tu dimakan <hesitation> kalo untuk. <hesitation> Apa namanya <hesitation> <hesitation> kalau untuk <hesitation> pembuatan <hesitation> ketupat itu dong pake daun klapa muda turus dong <hesitation> rajut dia sehingga jadi <hesitation> katupa trus dong masukin <noise> apa bras kalo lebi enak itu tong pake santan klapa dong di sana dong bilang katupa santan dan <hesitation> kalo katupa santan itu paleng enak tu makang deng <hesitation> ik apa ayam kecap kalo kalo- kalo tarada dong pake <hesitation> torang pake tu ikang bakar yang <hesitation> pedis begitu itu sangat cocok dengan <hesitation> katupa santan kalo untuk lalampa itu sendiri mungkin <hesitation> makan di pagi hari lalampa waji siram sama <hesitation> <hesitation> nasi bambu <noise> itu mungkin cocok makan di <hesitation> pagi ketika mau berangkat kerja mou <hesitation> berangkat skolah karena. <hesitation> Kalo cuman <hesitation> ngemil-ngemil kalo cuman makan jaja-jajan m- mungkin <hesitation> nanti torang cepa lapar bagitu jadi ya kalo untuk makan <hesitation> lalampa makan waji makan <hesitation> nasi bambu mungkin ada- ada nasinya ada- ada karbohidratnya sehingga <hesitation> tong- tong kanyang itu lebi lama dan <hesitation> membuat <hesitation> tong <hesitation> le- lebih bersemangat di <hesitation> pag-pagi hari bagitu dan itu menjadi <hesitation> kebiasaan orang maluku utara.